Azo fariparitana hoe fomba fiasan'ny feo raha magneno aminà bisikileta, manaitra olona an-dalana io, de nde misy olona miampita tampoka, na olona variana mandeha akegny dia avy bisikileta fa raha dia sy ampoizina satria bisikileta sisy môtera dia raha igny magneno zany glinglinglinglingling dia igny zany mahataitra an-tegna hoe misy bisikileta afarako akagny zany dia miaro an-tegna izy.